Kuxhi nana xhiyo, yoko ojonoté iyo'o koo xhinda'a yo'o cuchara iyo'o taka ndendate y yo'o y yo'o kuxlu iyo'o yoxo yo'o, xondete xo'ó takaxhi nanan, tuxo'o lu yo'o onré kuxo yakaxo litatela x sopa tela'a, ndakaxo koo jono xhinan tanantenxi.